Men <hesitation> qishda qahva, yozda choy ichishni avzal ko'raman. Chunki qishda qahva insonni judayam issiq va uyqusiratmasdan <hesitation> energetik holda ushlab beradi. Yozda esa choy <hesitation> men uchun judayam muhim.